أنا اعتجد موضوع الاشباح, يختلف من شخص لشخص, في ناس يؤمنون بها, لأنهم مروا بتجارب غريبة, أو سمعوا قصص تخوف, بينما البعض الآخر ما يصدجون, يمكن لأنهم يحتاجون دليل واضح, بعض الناس يحبون التفكير بالعقل والمنطج, بينما غيرهم يميلون للخرافات والقصص الشعبية, وفي النهاية كل واحد وطريجة تفكيره.